मै ने सुना है आप नए शहर जा रहे है। तो नए शहर से क्या क्या लेकर आ रहे अउ खा रहे है। तो क्या खा रहे तो हमें क्या खिला रहे है तो हम भी बैठ कर खा रहे है। अउ खायेंगे तो हम भी स्वाद बता रहे है की नए शहर से आ रहे है। अउ कुछ खिला रहे है हम भी बैठ कर खा रहे है।